Ani dol kaisa muktrwui o bwchawui himo. Ani o dol jora jora o thujago nogni nongkhorwui thango tei lama lama o himo. Lama o kebo malainai rok swngkhe siring siring khe himwui thango. Waisa wuisu khe kheto tei simalwng rogo himwui sogwui tongwui o. Taini sal o bono swngkahi bo saimaiya hinwui sao. Nukfru khe nog ni borok rok ramui narago wngya khe nogni nongkhorwui thango. Bini o bemar kaisa belai no kirima singsa. Tamoni hinba jorao borok hamya tei twui hor tei hakor o fano kwlai mano.